In cí waín ajinjin polycarp tī, m ‘an m’fya ce dzun deî deî na, gi bye a bu ba titi ba na’i paru gi bye a gonnati wa’a i ba gu ta ma, u ma yi ka bi, gi ndo gonnatu, u ri mbya a bu mdʒun wa fye’a a gonnati ku ko na yi mbya ‘ i zo apyi ba ndo nde u so be a tsun, u ma mbya, aye nde aa do yi nde vo ndu’i nde gu ya ku ci yo. Toh abu cuc na para, i ma nde zo hwai, ka pyina u do gi uka u bi, andi u bi ndi na hua a dubu ndzun, dari tsupyin u ri bi jalingo “one seven” dubu bu dah tswana u ri bi jalingo amma tama u iya na hwa dubu atsunyu dubu dʒwe, u cana na bi ma u ka sake, gí park wariba buju ri yo u cana dana’u bi kyon pa n yimba ko unabi ko u ri bi kyon u ri kyon kyon u ri bi u ba buwa jiji ba ko bye ba bu wa jiji zun so yo gi be n yi kamba kaman bu wa kyahozo ami nwu makanta ndo ki uka dan ndi bi jalingo mna bi ba bujun huan bye ka bi pam dubu tsunyu mka hwa bē buju. Dubu nyiya, toh ndi bi ji ye, ndi zan ma, nbi zan ba bu wa bye ka na ga buju gi manta’i ba, u bi ka na nga nga sun na ya, ibi bi zan a be bu ba tati wa u print a course form, u priny a common abuba a dei dei a due faculty receipe bibatati a bu dei dei na ba ni wa u tsa a yi hunu gaairi abu ti wa u du ji u du ka’u ba gaskiya ina yi vo vo vo ina yi vo ni ko dʒwa’i zo gi bye bu ba ya. In kyon kyon īn ya gi gefe se ti gi came roon gibye wa ya bye a hun, u ma yi weî zo uma yi mbya gepe mbyi bye wa’i hwan, bye wa huan a a a bye be wa ri bye mbyà cho a cho ndafan u ri dau shi, shi ni a dan dan na ba amma dou yi uka bi re vin kun ma i dan gonnati yi vou, u mbyā fye ba ai wapan buba hun kuma a sheshe. In yi nu dan a butso wa ri wa huan kata ci a buí ba ri ci bu a federal government amma bu ba i hun kata cia a buzun ba, a butso ma ka bi vo ra, au gonnati a zen a ri a huan u ri ci, u ri mbya’í a tswen u, u ma mbya ‘u ando u ba u ri mbyà ndo gani, mbya, mma gonnati a, a tsun ma ka ro ra, jinya a ndo’u ma’i bai u tsabe’e, jin ya ndo ù mài mbyái u mbyai. Toh, nka chu nka zen ji dʒun uri mbya pajukun suna i ba be gi uka suna, nna dan u agbu ani bacho, angya wa se ntswen nna yi vovovo nna yi vovovo ni ko wei zo ni dʒwa’i zo i yo. I ba byi su numa ba i ba gu i uka ba tsa manta vin a butso na yi bye fyin. A butso, a buwa nna yi dan ya mba a wani nwudʒa’n wa dʒun hai jin ya, ku nya butso har nna pyina kuma ku zu bya result wasan second class upper ku dzu ba result wa sansan amma a butso ba ni uri dzu ba result u ri vin’a manta ciya u danyi diiu dan e’e u’fyin u da’u butso ba, gi byeabu ba jiji ma byema dan bye vyon, vyon ma, bye ma danbye vyon ma mbya bye ka’i nde vyon ka nde vyon’u panaba au. Au tallaka una yi nya fa bye ka nde vyon be ka nde vyon a pa’a ba gu. Toh myim kamko a bùi na ci na ba akwai wai a gibye ryo yoruba dʒun e e ya bye member ba e danyi dii dan i ba member toh i ro bju i dan i noe ni cu ra n di bye damuya bua nna dan i ra har tama ma mbya na ci don ma zende ma fan dubu a dʒwe wa’a ndi kwanban wa ndi hwa be mantan ma, m’ te text yi mgye a member wukari too au wukari one m dau na m di be damuwa, m’ vo’u m’na yi vo vo vo ku tsa hakuri. M’ba zin giyo m’ yi gu information mi text bu’a gi bye m tswaaji yigu gibe a whatssap, m tsa ainihu sms text normal text gu, gu view kata, m bya gu view bubari, ku dʒean ji ki yo ba, ku po bubari kata ku zeanji ki yo ba. Mba tishe tsua, ku nden mǐ yo ba, toh, myīn ko jín ya in ni mayi cì bye bye cu ko imma bye ma nde ni ma so bye imma bge ma noe ni ma so bye cu ni yi tsaza ka ni zhen shun ba ta iyi kaiyi ba. In na yi vo vo ni ko dʒwa’i zo gi be bu baya. I yinu dan bu ba tati pazun uri dan yi gu gu na tsa na icin ya ku du a be wa gudu ku tsa banʒa iyo. Ai kata, kata i ci a i ci bun zun ba a bua ci hoa wun a cidon dan a vo cia bun dzun ba hun u mbya i bayba tati ba na tsana, i ba ba tati ba na tsa na ba. Kaman iri bum wa in cia in gaskiya yanda bye am a a ndo na bye fyín bu wa fyin fyin kai m’madan m’wan bu wa fyin ba a kan in gyi bu wa sansan in yi buwa ba ba jinya ma yi zen buwa fye dan in zen ba mma ke na zen na ya, n’tsa m dei dei ba, don akin iti hum uma yi mbya u tsa bunum a rajun kayi tsa u’ ti dama u ma yi ta bu u ri ben gu hun so m di tan bu wa baba ba abua tsa mdin chiu wa mꞌ bei wa baba ba, m na yi vovovo ni gba gba ri ko mbya yi zo gi yo a choi, da mu wa gì choi Ni ma ya tsaka yi acho a̍ ní mbya’i ni acho kuma in na mayi m buju ma in ni ma yi bi ya ma anibi ba gonnati inna yi vo, in ni ma yi ka biya ni ma dan ni ri nde yi tiva ba ba be, bye ka gai ri, bye ma yi ri vu, abuwa ma ni ma wei zo ma i ba i security ibai a security so sai na gi uka ba u ma wei zo a’ a number pajukun ba fye’a i ba gu bye na kun ken’ya ba ba’a yanda aken na bí u mbya apa be ni so dan nwuʒa’u wa hun nwuʒa’u wa hu wa hu a ne ba a byi ba na ya ken toh nyi kam ba am ma mna chenm zhen ji dʒun gban gban na da’in be ma cho i du, in a yi vo ani agbu ba gibye tson howa, bacho ani ba senator kata, ni gba gba ni zhenji ni mbya ‘i zogi yo, abye jim, abu jím ma kubi ku ga abu wa ne ne bu ba’i huan ma ku ka n de gaji buba be. Imyim ko abubari ima dan i zenji ma, abubari na’i hwe kagen. Gi fin ba nma yi mbya mna tsaabu, a siya sa ba kap gindo siyasa bye na tsa bu na tsaʒa i yo gaskiya m ma dan m’nyan jethro ba mkankan, a jethro nga diya. A jethro sometines ai union, union wukari wukari students kata kuna yi tsaza, unya agu ku yi do ku ri bi, ku yi ba a presidor a bu a zhen ban ci ba gi uka kata. Ku ma yi ba ma’iyi ya, ku ri dau kuma’i nya a information a zhen bancī bau uka. Toh a īri pyo a ba ba ma mbya ku ti a i ri abu wa bye a ba’a gu dan scholardhip roa kima tsaza, ku hwa be malta zhen ci ba ti na, hwa bi na ya u mbya irin wa ga wa ubi natsa hun au bucho wa ci ya jin ya u ma yi do umadan bye huwa u ro a a bye da ga’u, bye nde’u ya so bye bye dʒun ba jinya ku na yi tsan buwa ba, ko kuma na nya’i senato ma iri ba’u iri nde yi’u, iri tsaza’u i cin ya i mbya ku ba mikyin wa tsaza, toh u ci bye a tsun una yi mbya ando bu, y ga’u afyin bū ba, u ka na yi mbya ando bu, u nde nwuʒa bu vi ni ya, a pa yi kunde ri ya du na nya a tsaza za, a tsa za za bani, ina yi wa fyin manakin. Toh, i nayi vo vo vo ni ka wei zo dʒwa be bu wa ga bye dʒwa’i zo gi be bu ar a sosai na ina yi ro nì gba gba ba aí i na yi mbya’i bu ti ti ba ai ba ina mbya i bai ni ba gu udan u tsa manta ma du u du u nwadi’u gi be damuudi ma kata, u tsa manta’i ma bye mbya result wari ma bye pan wa dʒun ma bye ri’u tsa photocopy ma pam bya kata ma ho nde yi’u bye ri bau mí nde dan a’a ubi tsa butso ba mya fye ba. Ke ya ki tswin a nasara, ka ki us, u ma yi ya gi us u ri ya du, a butso bube ma bye na yi tsa a yiri a kan a a a dʒun dʒun, u ma tsa, a yo ma mba bye rí hwa’u abe wa jinde, u mahwa be wa jinde hdu. Ama búi ri ye ina tsa har nyunu mako ma mbya a pa dʒun ya labera huna ya tsaa labera ma bye na hwa pana, dubu pyina, dubu tsa, u pan nde bi, n tsau mi solution ba. Kata i ci a i ba bu ba tsa tsa, damuwa, bu bu ba tsa tsa, nnayi vovovo nnayi vo ni gba gba ni mbya’i zo gibe yiri bu ba na. I ba damuwa su na gaskiya, u mbya i ba a ba tati an do dʒun waji ji ba wa wa wa ma na yi bye fyin nda nda am ma gi bye tsun, mma yi tsa tsun hun nnayi dan am ma yi ga bu ndi yan ti gi ndo apajukun ba bagu wa ba. U yi nu dan u mayi ga bu, u ri yi wasen tson bu wa don mbya’u a gonna hun, u ma kabi ma yi wasin tswin, kabi angwa ba ba bye be ba mana, uma kabi tse nu ti si a hun, u ri so security ri yo, ko waní pa wa ni ri join layi u na, ni na ka layi hun, una pan buna ya, u ma pan bu una yi ya ya hun, i nda in di yi bye na ga bu amma u ri ya ka ko gi ti gi angwa a a gan ti si ma u ri du a union, a union ma iri rasa union, a union ya yi ma ri nde bu ri ya ka be gi vo youth ba gi gan ti si ma u nde ya zan abye ba ri ma bye ba ci pajukun bye ka cio, byeka tu ci ‘o. So u mbya bu ba ti ma anī ma hi ma yi tsa ni abagba in ni ma yi t swa be ma yi bi ya ni ba’i ai ban ko ni ma ka ndo union ba ri ni ba’i nde an dʒun dʒun i ya na pan- iya no pan. U mbya u mayi bi bye ma wei a aba ba na kun ʒu rī yo a bye ma wei a byi ba na kun’i ra. U ri mbya i ri cio, i ri na pan dʒun dʒun ba kina a ndi umana abua gun daga guri ma ku gbe damuwa dʒun gi bye, beri yi kan da bye d tsa bagu. Amma nima yi wei nì in bu ba na huwa na ba, umbya kama in gape wa huan wani ri ba a huan wani ri ba a huan a danji zhen’í rí ungua’i, a iri japesolar na, a pan dʒun na pan na nde kashi gi jini na gbe ka ya fin tan. Una mbya pajur kun suna bye kya jī n nu kya kua kya hunnu ku hunnu po hunu fan bye jimi dei dei dʒun byeko, ku ka fan bye lokoci yibe wa la bye ri bi na ko jape lo ko ci a bye bi ko bye japeba toh, u mbya i ri bu ba baya kuma while nde bu ba i hur bye tsa bu ba’i huan aji ku tsa za aì abyi, tama umbya a padʒun, gi ci an ku mbye dan a a ci don tsa ku ko ba ura, ku dula vīn kun mbya ba fati dan cia na ba. Toh ika moji ba, a buwa sam kata ko u tsa ko u tsa’u ba, a nyunu ba mba kata’i iri do do, so i ma na tsa i nde ndo’a kapyin nna nde so mikyin dan u ma nna nde so mikyim an u ma tsa a̍ san san u ma tsa wa ba ba re kata, a yo ma yi mba a wa na dun ri bau, so mbya abu ba una yi mbya abye cu bye bu a a abu gonnati, a member, a bu some a bu parastalas is not mean for ani ɓa ni gbagba. Kuma while hnde bu ba ihur bye tsa bu ba’i huan aji ku tsaza aì abyi, tama umbya dan a a cidon tsa ku ko ba ura, ku duꞌa vīn kun mbya ba tatai dan ci’a na ba. Toh ika moji ba, abuwa sam kata ko u tsa ko u tsa’u ba, a nyunu ba mba kataꞌꞌi iri dod do, so i ma na tsa i nde nda’a kapyin nna nde so mikyín dan u ma tsa a̍ san san uma tsa wa ba ba re kata, a yo ma yi mba a wa na dua ri bau, do mbya abu ba una yi mbya abye cu bye bu a a abu gonnati, a member, a bu some a bu parastatals is not meant for ani ba ni gbagba. Is now ciaya buawa nî rî ciu dan abu yo ko a bu ba bu’i ko a bu ma ma’u dan ni yi ci’u nah har nyunu a keneken ba, ciya na ba a ba b ye ‘a ji ji a u ma yi dʒwa í a pedua ri ya yî nne yon, jiji a uma yi djwaî a padʒun ri ne yon, m na yì vo vo vo m na yi vo vo vo nī gbagba ni gba gba ni mbya’i zo gi bye bu a ga ka man u mbya ai yi zhen manta ba uka mbya da gaskiya m’ ma dan ya, ina yi yi union búi damuwa ba ina yi kan kai a presioo na yi fo di, u mbya ba umbya a padʒun ri do bi rī dan a buju wa jiji ba ri, gaskiya a lokoci ajiu wa i kyan hyu n n nya jethro jethro n yi bye ri yi bye buju ko wani nwu manta ani du tasan dʒun dʒun ku yi be bi so bī so bu’a uma yi gye re si mna be re u dan u n bì mbya ya du register i ba buwa a i na yi ba gu dan biodata, is only a deri vin uma yi hwa a de ri hu wa ra bye ma mbya au nwu wa ì wukari bye ri ka file ama a nwu wa i uka bye ri ka file wari bye po, bye ma po wa bye ri mbya eevin bye yi’u bue ri yiu shukafa tan dʒun tan dʒun ama tama, aju wa’a ri i ka ra ma bye mbya kaimi zo ba, ina yī fo dī ari, ni ka muji ba fa an ni ma na fodi ari kata, amma ni ka myi ba, adi fo bui ka gben buni. Mna vo ko gi yo ko ma bani gi yo a a ci don dan, a fa dan a bu wa u ma ba pyi na u yi nwudʒaù andʒu ko. Iritso vovom mi nayi vo, nī gbagba ni ma ko du wa, ní ko pyi yî a zhen shu ba myani don kata i cha a voyi ci’a a bun dzun ba, gaskiya i na yi mbya fyin so sai na m’naī dan yi ni da ai shī banci bau ka, abyi ina yi mbya yi fyin ba ina yi wai fyin ba ton m’byeni bye bye hun. Ma cun mka xhen yi dʒun, m’m, gi tan wa fon fa i gi state university ni ma yi nde zo huhi sansan na, a wapan ba i ba gu gi state university, a wapan ya ci ci na gi be becu wa sansan gi don akwai bun dʒun dʒun wa na’i demem wa na yi tum u ma yi ka gi bye lecturing work uri duh’u wapan gi fin bye wa bye dan a wapan wa ga a lecture ba, na tsa fín a dʒun dʒun udu lecturer wapan kum umbya a irí bu ba na ya na yi affect buí sosai na dameꞌꞌꞌi na du’ī sosai na, mbya a wapan ni-ya cici na gi seante vini ni ku ma bye ka na yi bye ka na yi hwe pajukun aba vini makanta bye yibe lectuering work ba, i ba pajukun ba ba bye sansan, wa’a a cin bye sansan wa’ bye ri fyin ka pajukun bu, bye no be be wei a lecturing work a bu butso ba ni cin nda toh. Mí fun weī zo ndan, u ma yí ka bi u rī ya mbya a nutsu ba tati na’ī tsa a lecturing work, na fyin a di bu, chī a ba na fyín ma min da nafin a pa bu gi tan fa wa gi state university gi re. Toh, amay u ma yi kabi u ri du’i’a wapan an ndʒun biya gi department ko faculty ba, amma sai umma ka ya senate so ina yi vo vo vo, ni ko weī zo gi bye in bu ba na ya, gaskiya in ni ma te ni wapan, ko ka bi n gi bye ri manu ba fyin bu ba, ina yi danyi ni ya gaskiya ai zhen wapan ba inaci yi rena fyin bu na’a fodi sosai, ina’i fodi wa byena fyinabu ina yi fodi kuma a tsa zaza ma na’i bani yo, uri foma be na’i wei a be maí yi a f ma urifa a byiba u ka na kwekae ya ba wei ina bani ba ina yi nga bye na pyi kan wuʒun mbya uya kaman ee ko ko a bui para ba am wa am cī ga, m ta wani ezam wadʒun mbya ba ‘a a almost a forty-eight miya hadda ba’a c. A. ba gwada miya ba ꞌa twenty-seven. Toh gibye abu ba be nde hada adʒun a dizun wa aa tsupyin ya du a a di ba nyinye cha dʒwewa ntsa chi ba nyinye cha dʒwewa ntsa bye ya yim, bye ya yim e, toh u kuma mbya i rin bu ba’i huan na yi damuwa sosaina, kuna u mbya a sa yi’u m ba, bye ya nde nde result abu ba tati nde na pyikan nde na yi abu apatati, mbya a idi abu ba mbya na yi awapan ma ri chio ra atlease ri ko rege abu ba tati mbya a tswen kan ma dowa bye di bye ma bye na vin ra ma bye na tsaza di be o don u yi dan bye vin ra a bu wa fyin fyin ‘a byena dan toh ani zhen tsunkan gini, wadzun ri kayi bi ri ba be kwen rí zenji ba be ri dan na toh ni tsanan tsana ni tsana ama ai wapan i baí apa amanu wa’i tayi cho tayi kyon ki fin a a fah bu fa wa fon fon ba, toh mbya a a buh kasen, kain zu a ƙe, ina’i sunsun na wo jan a ri hun i uro gu ndiya a pa ma yi tsaka ku tsa apa mayi tsaka’a ba ku kasen mba byi pa tati ba, kude ba kasen na yan do ki cin bye na wei bye a a ngyi vo pyina na hwekagbin bye wei bi wei ya wei bi wei ya wei bi. Ko wani a semester ani uri na bagu au ci’n díu ma uri fo’u vya ba, u mbya u kasen yna ndo, u mbya a byi ba da ti ma a be wa be du hwa a be makaranta ka kan bu wa kan kan mbya bye bye bye kasin bi ma dan to da shi ke ai ma, dan yi di’i dan i ba gonnati ma bye ka pokabe wani buzun wa be tsaza’ì yo ba ma ho abuli ma i kasin ya ma, i na chon makaranta ya abe ba ni wa tsamanta. Aba tati kuma, bye du byechu’i wa bye tsa i ya bye ka tsaya ba mbya u ri dukau bari a bari gi bye lokocin dzun ba kuma i yinu dan ni nga dini ni sunsunsun bari ni fon roni ni tsa nga amma inai vi ni ni nga kwoun. Ga a kyon na’í vini a jin ba ni nga nī gbagba nī ma’i tsazai mí yo kwon ba gaskiya ai ba fati ba’i ba a mikin ī chon i tsau a ra, i ri du’i gu ba sauki ba. Nka kwan ji zu gi yo na, u ma yi weī zo, a inayi, vovovo mbya u ma yi ka ííí a a state government bu benua, kama a iri gonnati bu benua awu a pa cidon, avuǹ cidn, k u po’í a company yire, toh idan yi di dan ina ba a a politicians gi tswen gi jen. A wapan kuma a wapan hwehwe na’i gi yo. I ho ka’i company bi ba, atleast ko u ma yi vin ba manta u ma yi bau bu wa tsatsa ba, uri ka yi ka ka, ka nde cin’u dzo bye a company u du tsa’abu ba dati ba ri tsaza’u yo, mba abu hwa ba tati na zen ben de bi manta ba gi cin bu gudu ndʒun ndʒun wadʒun ri ci ra dara u vin manta u du bu wa tsa tsa ba pajukun abyi suna ba she ka sín yando dan bye wa fyīn gi manta’i ma bye tsatsa ma bye du be buʒun ba, toh ina yi vo vo vo ina yi nya ko mayi gban ni ani bacho bacho howa ba ci cin ga howa a tsun ri ga ka bi ī ya a tsum ka bi voī ya i na yi vo agbu ina yi vo, nde ci don wa na dui na yi vo ni. U gba gba u nga de u nga ba bu nga hadda a wa yo wa na dun yi u nga u poi yo a company dzun gi ù u ka i du tsa za di, u mbya a ti wa u ba’u dan internal ati a ma mbya a pajukun a byi su na ma vya bye wa bye tsabu gi bye ka ra a mma.